لو تفرغت لمدة ثلاث ساعات، راح أقضيها بالقراءة والكتابة. أو ممكن راح أسويها مع العيلة، حشرة مع العيلة، وأسويها كل شيء مع العيلة طبعا. ما أصدق أن أنا أجعد مع العيلة.